Ohatran'ny kizitina ianao androany, ao tsara ve? Fa nisy inona e? F'inona lay problème? Afaka tantarainao aminaht ve inona ny antony? Sao de mba nisy zavatra tsy nifankahazo? Sao de mba nisy zavatra nahaso- nahasosososotra tany? Na nisy zavatra nifandiso e? Afaka mba tantarainao aminahy ve ilay izy e?